كنت بفظل إنى أكون عالمة مشهورة، السبب هو أن العلم لديه جدرة هائلة على إحداث تغيير إيجابى في العالم، كعالم يمكننى المساهمة في فهم جظايا معجدة، مثل الأمراظ التغير المناخي أو التجدم التكنولوجى، جدرتى على البحث والإكتشاف ستساعد في تحسين حياه الناس و حل المشكلات اللى مالها حل اللى تواجه البشر، كمان الشهرة كعالم تعنى أننى سأكون جادرة على مشاركة معرفتى وأبحاثى مع الآخرين.